एलर्जी कई होवे या वो चीज होवे जो कई कई चीज का काबा से होवे। अपन कभी नि कोई चीज ए कभी नि का वा और कभी कभी कावा तो अपन ए एलर्जी हो जावे। जीके कारण अपन बीमार पड़ जावा। एलर्जी के कारण सर दर्द, जुकाम, पेट दर्द ऐसी घणी सारी बीमारियां हो जावे। कोई कोई य सब्जी से भी एलर्जी होवे तो कभी कभी उन सब्जी ए का लेवे तो उन्हें उल्टी हो जावे। इने ही एलर्जी के वे है।